yaani anin warii ann zaidii chakassa feed warii kijaluoat duub tuun akaama warii cholle dotii won ishin warii chole dotuuf affan orma ohanglaa eden warii cholle hamaa duub nam kuunen chriss hinder edeen naam jabaa hamaa.